<hesitation> ngang bet dei ko awa kalamalako, awa kalamalako nado pagagonga meeke lea ngang ponga femli nanga, teng nii meeke menabasto nii nado pagagonga selebreiting bamana kalamalawaluko tewo tang nado inne taba talipalamampo ninang peepo saali nado otolowalumanoke melila piknik koi tee tewato kalapago awa meeke. Teng bet dei koi ka awaga meeke beer ka meeke nii awaga teego popo malaka, tee tang awa- awa awanang inuluponga onoi wau nala gawala. Opong melang nii nala asing ngang bet dei upia gawabalu, lepo inuluponna nai gawago teng awa owatu wauka tabokang tabeng nee teego tee wau naieingna. Teng inne tee o loo kamalilunna inne awa owago lepo lakang femlinga otom <hesitation> mammalima nee peekala panna meeke tabeng ka lea, tang wau waikala otoleli nee tewonga talipelimamponga lakang poloman nanga tewonga otoi tabeng tee. Teng awa meeke ningpo ule bet dei mokawa ukawako nee onawa peekala panna teng inne ka Bet dei koi wauka awa kalapago tabokang awa naielila nagopeliainna. Teng opong tee menabama awa owandawe ni lapi melang ngang bet dei lapi ninang aang gawabai tewago awo nadoi pagagoi tee peekawa nawa ukawako nee, ninang maani moko nawa loida gawako. Nii awago lea ngang bet dei abamoko, gawabalupe, tee tang awa owatu ninang abamoko tee nganna bet dei pagaloitai la bet dei gawabalung. Teng bet dei awa menabas tete lakang nadonga talipelimamponga tabeng, auka teukanga tee tei ule palapalana. Tabeng.